Hay, tsara be ndraiky leroa paozinareo ty e. De ino moa zaka nataonareo nahitanareo style akaraha ty? Za koa leroa mba te hahay style karaha ty fa tsy anareo foana nge tia zaka manjary karaha ty leroa. Mbarao anakay leroa fa za leroa mba te hanao raha karaha ty leroa e.